لو أقدر أكون حشرة ليوم واحد أختار أكون فراشة، شلون <hesitation> تحلق بخفة بين الأزهار وتعيش يومها بألوانها الجميلة، الفراشة بعد تمثل التغيير والتحول يكون شعوره حلو إنك تشوف الدنيا من زوايا مختلفة صغيرة وبسيطة، لكن مليانة بالتفاصيل ما نشوفها بحياتنا اليومية.